ياأخي، منزل أحلامي، بخاطري مو منزل بصراحة. فيلا دورين. و الدور الأول يكون في بلاي ستيشن زي كدا، وحركات وبوكسينج ورياضات وبره مسبح، وطائرة، لأني أحب الطائرة زي كدا بالروف وكل شي.